में ती जुडिया घर देख रही पुला इंदोर मा जुडिया घर छे। <hesitation> जी में गोयली जा घणा भारी जानवर। होई जा सेर होई दाहरा मारे सेर जी देखी ने में तो डोर। गई ने <hesitation> जा घणे घणे भारी जुडिया। ओलून छेते काई हीरन घणा भारी भारी तोतान कॉसा। कॉसा निननी कोलरनान घणा भारी पक्षी होई चाते।